A sponsia a gh'à unna struttua sciòcca e spertusâ a gh'à di euggi eh e di beuggi grendi e piccin e questa cösa a fa de mòddo che a sciorbe i liquidi